ما أدري، يعني أجرب أجرب إذا في بصمة، أجرب كلمة السر، إذا في مشكلة و ما وما ينفتح أبد، خلاص بروح لشخص يكون متخصص بالجوالات ويفهم فيها، وأجول له ترى في مشكلة وأنا ما أدري إيش هي، يعني إذا يساعدني خلاص أوكي، ويعني بالاغلب هم يساعدون بصراحة.